हाँ मैं कुछ प्रमुख कार का ब्रांडों कु नौ बतें सकदू जन कि: टेस्ला फोर्ड टोयोटा होंडा बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज़-बेंज ऑडी वोल्वो निसान शेवरले फिएट रेनॉ जगुआर प्यूज़ो लैंड रोवर सुजुकी